Toh haŋkaŋ i ga ba gwaray ra, baŋkaŋ go ni jine, ma beeray di. Toh baŋkaŋ go ni jine, ni ne ni si a beeray di, sohõ wadin gwaray no? Wadin manci gwaray no. Amma baŋkaŋ go ni jine, ni boro no, manci ni boro no, ni hayra no manci ni hayra no ni beere no manci ni beere no to a kamata ma beeray di. Ba fondo boŋ no ni kubay da bora, bora day a goza man ni hayra beeray wala ni beere bor din toh hata kaŋ ga te, ma beeray di ɲga kaci, alsilaama gwaray. Amma ni ne ni wo ay waane, ay baa fo ay haŋkaŋ fondo boŋ no ir kubay, ay ga beeray di ɲga kaci may? Hã'a ay wo ay ga mutunci ɲwa no gato din mo ni ne ni ma bora koy <hesitation> te a se yaadin ni mo, ni hayray wala ni boro ni mo kala da i te a se yaadin. Amma da ni na bora beeray di ba suba no a kubay da nin araŋ da kubay da care a ga ne kai, wane wo a gonda bor taray, a si bor kulu beeray zeeri, a si baikulu te barfo se hay'fo ɲga no i ga ba gwaray ra, bora ma te. Amma da ni ne ni si a te ay ba i na ni fonnay no mey no i ga ɲyaku ka ne ay guna waane no yongo ya wala i ma kambe gooru waane no yongo ya a si baikulu beeray di, waane ya-cine no a ga, ya-cine no a ga. Toh ni di sohõ mo a si kaani woodin i ma ne i ga te bor se zama hinkuna nda suba ba tondi a man nan balle bora'ize